عندي عشرين كوزان ما بين بنات و أولاد، سواء من جهة الـ الأعمام و لا من جهة لخوال. بصح نـ نشوفهم مرة برك في العام من ندي الكونجي نتاعي في الصيف و نمشي لبلادي باش نشوفهم.